Laha handeha Singapour da <noise> reto n misy karazan'ny <noise> sakafo: Pôpia, Dôriany, gn'akoho vary, Lokatôtak; misy koa ny kotatarkolong. <noise> Misy isafidiananao zay laha avy agny anao.